چیشکان د یوې خولۍ په واسطه باندې <hesitation> کلکه خولۍ البته دوی پوښل شوي دي او دا د دوی سره مرسته کیي چې دوی ځان محافظت کي او په یو محیط کې ژوند وکي. دوی کولی شي خپل لاسونه او پښې په هماغه خولۍ کې چې پوښل شوي دي پټ کي د خطر په وخت کې البته.